kai wadadun kompite kam blatata biyadama ay wadata koni babi yadama kam ngam biyadama do fofa dun numa, kanyumbu dun wala numa hi